لا غلط السؤال صيغته مغلوطة ترى أهم شيء تحكي لي بأي تخصص تبيه لأنه تركتي لي إياها مفتوح موب شخصية واحدة بتكفي أنا عندي طموح أقابل شخصيات كثير من مختلف المجالات وايد عندي ناس لسته طويلة لا-لع-لعلماء لفنانين ل <hesitation> صحفيين لهذي الشغلات.